Härmäq ehitäseq uma võrkõ nii, et näil om kimmäs <hesitation> taktika, kuis ta nakkas <hesitation> ossõ vahel näütüses <hesitation> ringi liikma ja järest sissepoolõ ehitämä umma võrku.